De gatti pròpio no ne sò ninte: gh'é i randaxi e quelli da padron, e tra questi gh'é i siameixi, i perscien, quelli neigri, quelli da-o pei curto, da-o pei longo, quelli ciù refioxi, che ô son quæxi tutti, e quelli pöchi che te vëgnan in brasso.